Дар Тоҷикистон зиёда аз сесад намуди парранда ҳаст. Баъзеҳо тамоми сол дар инҷо зиндагӣ мекунанд. Дигарҳо танҳо фаслӣ меоянд. Онҳо дар кӯҳҳо, саҳро ва ҷангал зиндагӣ мекунанд. Паррандаҳо табиатро зинда ва зебо мекунанд, ки ин хеле муфид аст.